ऊंटू रेगिस्तानू वातावरणऊ जीवित नीमो योजनाएं निम्नलिखित दू। तीऊ बचत। ऊंट तीऊ बचत लानों सक्षम निज। जिससे दो रेगिस्तानी वातावरओ जीवित नितो। गर्मियों सामना। ऊंट गर्मियों सामना लानों सक्षम निज जिससे दो रेगिस्तानी वातावरणओ जीवित नितो। रेतीले वातावरणऊ वेनो। ऊंट रेतीले वातावरणओ वेनो सक्षम निज जिससे दो रेगिस्तानी वातावरणओ जीवित नितो।